इंडोनेशिया के संस्कृति पे हिन्दू, बौद्ध, और अनेक धरम के प्रभाव देखे के मिलेला। इंडोनेशिया के लोग एक दूसरे के सहायता कइले और आपसी दलमेशन में विश्वास रखेले। एहां के लोग मुस्लिम धरम के माने वाले हवे, लेकिन बहुत से मंदिरो अभीन्ह बचल बाटे जहां राम और शिव के खास पूजा होला। इंडोनेशिया में रामायण कथा भी होला लेकिन उ भारत के कथा से थोड़ अलग बा। ओकर दूसर नाम कुछ बा। इंडोनेशिया के संस्कृति दुनिया के अनोखी संस्कृति में से एक हवे। भगवान गणेश जी के इंडोनेशिया में कला, बुद्धि और शिक्षा के भगवान मनल जाला।